Menurut ngoji, nako binatang sapi de kabingi manege manga manga dutu bisa ja nako, sebab <hesitation> o kia kabi kabingi de o sapi manege nako madutu inomo jo sitowo tiap hari manege bisa o kia manga insting manege bisa ya ja nako mane manga madutu bolo ua. Trus sinoto, menurut ngoji <hesitation> kabingi de sapi manege manga nilai nilai kasih sayang meiya, karena manege ona mane sebagai binatang jadi manga o kia simpati dei de o kia <hesitation> kasih sayang manege meiya, bisa wo lega o kia bukti bukti nanga bionika, misalnya o kia sapi manege nako i o kia ka i maraoka manege bisa ngone ma madutu lo bisa nanga nyawa jadi taruhan, karena manege binatang yang liar jadi tergantung ngone nako sering wo o kia wo si wo si dotoko wo perbiasakan manege bisa janako nako ua bisa nanga ngone lo bisa wo terancam.